Anyap inya timagah da binua ami cuma ne ami kaii dapat lawan...ketua kampung sabab bala en ketua da binua...da baak binua kaii ami dapat lawan bala.

Wang adup ira duit adup slamat, simpan menu menu. Kaik bala anak adup nyatak ne. Kaik inya mandeg nangku. Simpan dak tarun da ungkap nih. Kaik, kaik duit adup, ira duit dup slamat.

Aku t meru aku bidengah dangan enih dak aku kanan iti ne. Aku kanan menang kumang dak sewa dak rimpas aku moh sede bidangah. Ngin beken senang ra ra menang nih.

Sebab inya dek kumintik kinden irak buhu dek terun beken sebab nek bala ne rasa bala ne kaik biguna lagik, en sebab bala ne, buhu deg terun beken. Sebab bala nek rasa bala ne mbeh nyap guna dek binua bala, bala pun buhu de terun beken.

Nehen da paling aku suka sien inceh bengoh, nehen bala ne ngunah tab umok. Kaik adep, wang adep stress gain adep matan stress adep tubek umok.

Mina kuk edeh tubek bunga orkid de puruh edep kuk de bengih remin.

Adeh bala tayung babeh adep ngamin nanen kisah bala, bala ne pitayen adep supaya kisah bala ne kaik jatu neg adep. Masu iti mah adep ngumit kisah bala ne supaya nan adep bilajar dudi hari, kaik adep mung bala ne masa iti.

Kita mesti kupok tangan ngin bala kuman adeh da tangan siti. Ji kita kupok tangan minan bala sabun sen ne birasi. Mehen kita kanan maan, anyap nak bala uras-uras tikel ain, bala tana kah, anih kah.

Aku suka tangkeb ku sabab sien ce baneh adep. Sien manceh magau duit nan menyara adep nan menyara mirih bala kayuh naan da ramin, mayar bill umo. Sen adep ti mudip bahagia, paguh panai.

Bala document da tinan aku panu da negara ami ti ato negara beken sien ce bala IC ami taban mi bala sijil pingranak ami dangan bala passport nan neg negara beken.

Puruh-puruh ku kayuh...juwa ku... mbuh adeh duit tinan jual en mbuh sien adep...mayar bala bil tilipon adep...meng en ceh tinan adep mudip...kaii adep nyiken ati aih masu inya.

Bada aku ira jadi teacher, guru sabab aku pernah Jadi guru ngamin, sabab aku meh kuon sebab aku nyaga anak ku terpaksa ku kuon. Kalau diberi peluang memang aku ra balik Jadi guru supaya sien ngan ne minat adep.

Anyap dangan nehen da suci ato paling paguh raye dadeg mamba aku. Pak aku sikadep buleh ngaban mamba aku neg grija sien lah tempat paling suci dadeg mamba aku.

Pasal teknologi iti ne, kai kuk ahi bina sanda ngin sitik mah aguh nene kitak. Sien ngancak kraja adup ti makin senang. Piruru asung adup. Kai dup susah susah. Kayuh ihong inya iti bisi moh kai gagah.

Kayuh dak maru adup pitangah en incheh adup ti meh ande inya, dalam banyak-banyak ande inya anyap ande inya aduh inya dak kadeh anak tapi adup aku magah sebab adup aku aduh anak dak bisi dak comel-comel dak paguh-paguh mah anak adup

Mele mele aku adeh handphone nokia taruh indi indi kusong pan paguh ye .

Pimain da sukan bala anak inya itin inceh suka main basikal da sapa ramin. Bidayung ngan adik ne bidayung dangan dingan ne en manceh komuniti ami itin ne.

Pimain asal da binain anak inya itin da komuniti ami bala anak inya kilek ne main bol da padang tiap kamiandu, kaii ngira ujan, siru, kayuh bala ne suka raye main bol. Aduh tingah ne da main basikal.

Dayung da ngaga, dak rak biranak, ne akan mendu da ramin. Banuh ne atau pun andu ne da nyaga bala ne. Pak wang bala ne ra ndug hospital, bala misi nyaga bala ne. Bala ne akan dong sinamun misi.

Indi'k kayuh da slalu ku ngundah ne se ceh, ku dadu ngisan ramin. Nak aduh pimpamu san adup madas, aduh kraja tundah. Wang kai'k, kamiandu nak birumuh, kah birupagi kah adup birumuh.

Mung anih dup nyaga, nyihup umo. Sen adup sehat tirasun. Simayang ndug Tampa' supaya dup tik dong, slalu dong lidungi.

Adup mesti pandai ngatur bilanja atau pun nyimpan duit da bank, atau pun uhh merut saham kah, dak da dapat uhh nyimpan duit.

Sanda pitayun da patut aku nyugon nug bala dingan ku da biadu susah asung kaii tantu pasal, aba susah tampa adeh dangan kita, sentiasa pikir, sentiasa nyigan pikir dep da susah Sen ne sentiasa nyangan.

Akuk mikir rangit biru, sebab andu ne paguh, andu ne cerah. En badak ne rangit biru. Wang ne moh bihis, tanda ne andu rak ujan. Wang andu rangit budak, tanda ne andu moh rak paguh. Sidik nan nak nawuk kain.

Ma, akuk suka minan pikaian Bidayuh. Ngi ne pikaian adat amik, dayak sitik, Ngin ne paguh. Nak ahi nak bala luceng ne. Bala tuno ne, kaik sien ceh kaik bidayak da tunduh baak bala ne. Tik tinan ami aduh pingrami.

Itin ne teknologi itin ne paguh pak wang adep kaik panai minan ne ira adep sasat minan ne napeh masu icek anak adep kiye kiye mah ngancak bala ne tubek teknologi da inan bala ne itin supaya ne kaik tantu inan bala ne sab dudi hari.

Kayuh da paguh sien ceh adep ti kanan up to date ngajah nih kayuh da tunah dunia. Da biek ne ti ce wang adep labih maru bina minan teknologi sien. Kaik ne birapa paguh untuk adep la bin adep maru bina ripat minan ne.

Bala pimaan da sihat serta adeh zat sien inceh bala dawe pane bala buah...daging pun adeh mah aguh ne nak nyugon adep bala protein vitamin...sen adep sihat ciragas nak girajat kiraja...bingare tok burupagi.

Aba mah kinde...aba mah kinde nitih-nitih ramin...ningat kayuh da tunah kinde itin lebih penting masu adep mene da ramin.

Program da ekuk suka sien ce, bala movie riputih, ngin ba movie riputih tik ihong dek paguh-paguh bala pelakon ne paguh. Macam-macam kreativiti tundah bala ne.

Aye aku memang nyalan muto memang adeh nyalan muto. Nan adep gati gaih kaik adep susah susah luah gati luah gaih. Adep nyalan muto kaik dep nyusah inya. Paguh ce adep sikadep muto adep sikadep nyalan adeh lisen adep sikadep.

Binatang da paling bahas da nehen ami ti sien ceh laba, ngin laba ti bahas janggang ne. Jaggang ne ti tinan ami ngunah ... ngunah bala kungkong nan ami minigal.

adeh adeh la inya da minan tek teknologi minan cara da beken aaa da maru dog peringkat umur inya da meh tuuh tuuh nih.

Homework da tiyan aku masa ku susah ngundah ne sien ceh matematik. Adep ti kaik tantu panai matematik. Ngunah matematik jadi adep ti IRA bakok bakok kaik panai ngunah. Kaik adep tantu panai.

Stakat tik, lagik anyap baget famili amik ti. Saket pak ami tik nak slalu berusaha magau duit. Ji kai tentu ahi pinyusah binak. Bisyukur dengan anih da aduh.

Piminan telephone siti wang adep labih ceh, pandai ira aseng adep susah. Dalam adep moh meret abih tilipon meng en moh macam macam kayuh pikir adep. Bin adep meng ti, bin adep meng eh. Bin adep asat wang adep maru bina minan tilipon.

Masa ku lagi icek ngamin ne, aku ra jaji cikgu. Ngajah amang ku. Ji aku ti bilajar simene mene sampe ku kanan, sampe ku kanan jaji cikgu.

Da ngancak aku stress, kayuh aku ti ngan nyaga anak. Aku ti memang ne stress ngan nyaga anak ku. En mah kiraja aku da ramin, nyuci barang, bala nyuci pinggan, nanek, brupu, memang ngancak adep ku stress da ramin lah.

Cuaca anu ti kaik ne brapa paguh kaik ne siru ra ujan napeh anu ti babbi babbi boh. Kaik kanan ngunah kiraja da lasak icek ngin anu ti ra ujan.

Panu kajak da juho ira ngancak adep luput wang andu maru bina pare ira ngancak adep luput ira ngancak adep bnajik...wang adep birajung mbuh kunyoh Wang adep paya panu andu pare.

Bisnes da ira ku nambah da komuniti ami ti sien ceh bala produk ngancak adep timengen ngancak adep jawi adep paguh...sum...tibuk adep sumpen bereng.

Ambun da binua ami siti itin ne paguh...cerah andu siru...kaii ne ujan kaii ne biadu ujan...paguh tinan nawe kain...kaii ujan kaii siru.

Subjek da suka aku yen ceh adep ngalur ngaler da sikulah...masa adep ngamin suka ngaler...itin adep mbuh bahas mbuh ande inya pun suka adep ngaler...kayuh da aku ngaler paguh tinan release tension.

Sukan biranang ti paguh, ngancak tibu adep ti bigarak.

Sukan badminton dak paling ku suka sebab bab adep-adep pernah main sukan badminton so adep pandai main sien jen sien nak suka tebek aku, adep main pun pandai.

Uri asal dak dehe su sani ne sien ceh uri inyap uri mendam baak, dak mesu sani dak dehe panadol dak masih simpan adep.

Aku suka tebek crita inya biparang.

Aku adeh nyalan mutokar dengan mutosikal.

Aight, edeh certain ni, uhh cara ngajar Giology de sekulah tik, buleh legi tinan, pak de sekulah de itik ne, kurang bala pikekas-pikekas tinan ngajar nak kinya. Pak kan ne edeh, ku mikir sitik buleh tinan.

<noise> Sikulah da nehen ami paguh lagik ngin ramin sikulah...ramin sikulah da biratur cukup kelas anak inya uhh dangan padang adeh...guru ne cukup ngajar ain jaji da nehen da sikulah da itin ne buleh tinan sibagai uhh buleh tabak manang sikulah da paguh. <noise>

Migrasi siti inya dak luah miret ngejung binua kadang inyap uhh surat ne mesu printah adep ne ataupun mesu printah binua ami. Jadi keyuh siti kai berapa paguh sabab, wang inya sibarang meret binua barang kali adeh pingaco adeh pinyusah ngaco inya dak binua dan ngaco printah.

Aku suka macam macam uhh pinaro da boleh kita minan ne da buleh jaji adeh uhh sangkut paut dangan batan asal kita jaji siti indi kayuh da buleh da suka ku dangan ne ngin ne ngancak kita buleh mudip bisesek paguh pikir kita tanang jaji anih paguh gon kita nyugon kita pingibur lagi.

Sanda pitayun atau pun sanda nasihat da suka kuk nyulung da dingan adup dog juhok masu ramin serta da nitih ramin. Akuk ngancak bala ne mudip paguh paguh da binua inya, nombor indi ne. Nombor duwuh ne, uhh birayo dengan inya, ningat mambak adup, ningat andu amang adup, ningat bala adup biradik. Siti' indik kayuh da pala biguna rayu dadeg wang kitak juho masu ramin adep atau pun nitih ramin adup. Ningat namba namba tuuh adup, andu amang adup, sama adup biradik.

Najar mung inya da namba tuuh, pasal bis, pasal uhh hormat, <noise> pasal adat Bidayuh.

Meng anih bala anak bala sikulah ande amang kanan ngajar bala anak skulah. Ande amang patut wajib ngajar bala anak adep da skulah ato pun masa da ramin.

Pasal sukan da ihong ihong ti memang paguh sabab adep bitukar pandangan memang bergaul dangan bala da ihong daripada adep uhh kiraja sikadep. Okay, submit uhh

inan nanda andu biranak aku aku ngaban bala anak ku nyara da ramin ngaban bala pinuuh agama smayang dadeg aku taban bala dingan da beken ami simayang ami bilagu nyara Samah samah maan la.

Aduhkah cuaca dak negara kende berubah? Stakat iti' cuaca da kampung atau pun da kawasan Serian siti' uhh kaik ne birubah. Masih mung de biasa.

<noise> aku nyimpan duit aku mamba ami da pati da alung, uhh meh yeh.

Adeh aku nyalan muto masu aku mele kraja dengan printah ngamin ne sampe anu ti aku nyalan muto mah, walaupun aku meh pincen pak tau ku maseh mageh muto inan ku neg pasar, inan ku mirih pane, inan ku birubi bidapud dengan dingan adep.

Aku ihong mikir pak, macam bisnes inan nambah pinapud duit ringgit da binua adep labih lagi da- da kampung-kampung ami, aku suka ngancak bala ne bikabon, ngancak bala ne birumeh. Hasil masu kabon birumeh ti jua neg pasar, bait nyua bua, nyua panek, nyua ikan, nyua binatang dak kudip supaya bala ne sanang adeh duit inan ne mirih kayuh da anyap da adeh binua.

Guru buleh memang patut ne ngajar adep. Simua anak inya masu ipet sampey ne mo neg meret universiti sikulah datuh memang ne perlu ngajar adep ngancak adep birubah.

Bigawai ka minigal ka, inya main bol, uhh inya uhh bitanda, inya minigal. <noise>

Cara bayar kayuh da di negara Ami cara minjam electronic payment cara cash dangan cara minan tran bank transfer meh en slama itin ne da rimeh sawa rimpas.

Sanda dak tinan aku ngudung sien, adeh ne minan bahasa Inggeris, bahasa Bidayuh dangan bahasa Malaysia

Rami da kana raye kuan aku gawai sabab da tinan bala inya nyamut sawa bauh kuon nguhut. Kuon nguhut dangan nyambut anu bahas.

Jenis ato pun banca binatang da mende da ramin biasa kudip kita sien inceh kasung singau itin angsa, kambing.

Wang kayuh da' kreatif tik, dengan timungun sitik. Kuk rati da aduh da' adup akuk. Sien mah, adup rak pandai ngundah kayuh da' ntusa, da' kaik pandai nya ngundah ne supaya adup kaik sah gago mirih masu sapa', matan duit. uhh Kayuh da' timungun siti' ihong macam. Kan rak timungun adup buleh ngancak ramin adup timungun tanggah su juho'. Puruh bungak kah. uhh Ngundah ngancak ne birasi, paguh. uhh Dengan kayuh da dekoratif tik, uhh kan ne supaya kayuh tik tebuk inya timungun paguh. uhh Kitak buleh ngundah jani' uhh uhh cat ramin bangkali paguh su nya da bekun. Cat ramin kitak nya tarang lagik. Ngagu cat dak suka nya dengan ne.

Da tiyan aku, homework da susah ku ngundah masa sikulah ngamin. Sien inceh meng pengajian am masa da form six. Bahasa inggeris masa da senior high school da sekolah menengah. En mah da rasa ku susah ngundah.

Aku pikir uhh memang kalau dapat uhh pasal sukan biranang siti memang ne paguh dadeg bala anak inya masa anu iti kalau ne dog latih batul batul da tampat da sesuai.

Kupok tangan siti, Indi kayuh da patut tunah kita, masu ngamin ne ande amang kita manang kupok tangan bayuh maan sabab bin wang kita bayuh kupok tangan wang kita ra maan, tangan kita dakes buleh ngaban pingkanam. Buleh ngaban pimiek nakes kesihatan kita sabab bala kita sibayuh kita mageh kayuh pun kaik parih pimaan, mageh kayuh pun kupok tangan, kita ra ngilupet kain pun kupok tangan uhh Kita ra uhh mageh pingan mangkuk pun kupok tangan siti ngancak kita jaga jaga dangan kesihatan dalam pimudip kita supaya kita ngamal siti tiap tiap anu wang kita da ramin adep Kita aaa ato pun da sapa ramin kita. Kita neg pasar pun. Time nyihep aba kaik kupok tangan nya sebab kita kaik puan meng anh kah kayuh da tageh kita . Kayuh sien barangkali kurang bisig, jaji kita ngancak tangan kita pimudip kita silalu ngamal pimisig

Aku ngarap da masa dadeg ije ngarap semua bala anak bala sungkuh dangan bala kementerian dangan jabatan ngajar bala anak skulah batul batul minan bala barang ICT da masa iti.

Aku nambah duit kredit atau mobile fon dengan cara megau kerja baik kerja sementara bikuli ataupun dengan cara nyungka tulung mesu dingan ataupun dengan berkerja semine mine.

Da madi anu iti, anak inya da masu rimuh sawa suka maca cirita aa bahasa inggeris, bahasa Malaysia dangan bahasa bidayeh.

Aku ti bikabon, aku meh pencen, jaji aku suka puruh kayuh. Macam macam anak kayuh suka ku dangan ne. Meng puruh barak, puruh bua bua asem meng bala ku mangga kah bala ku kuini ka uhh anak dihan suka tubek ne mudip bahas smpe ne bibua. Bala ku tengen kayuh da tengen tengen bua, tengen kiabeg ka, kuini ka, meng bala ku bua nangka ka tibadak ka.

Gayun cuaca andu ti, kai brapa. Siru'k, ade sadu', tanang inya mehep mehep. Kurang siru'k lah, mehen is uhh..., meng mendong. Kai'k berapa pare, siru'k kurang, eng tanang namba, mehep. En cuaca da andu ti.

Da ami siti uhh adeh uhh musim menuai, musim uhh lagak musim anu ujan

Aku adeh nyalan muto car, mutosikal.

Memang edeh, eku nyalan meto, sebab endu-endu, eku muhun kerja nyalan meto, dengan edeh lesen, ngin edep mbeh tuhai edeh lesen. So.., endu endu tiap endu lah eku ngalan meto, memang edeh kuk ngalan meto.

Biasa ne binatang da paling bahas da aaa nehen ami ato pun kampung, sien ma kasung.

Pimaan da sihat dadeg uhh sirata adeh zat ne sien mah kita maan ne pane, uhh bala daging, ikan.

Ohh.. pasal sukan birenang siti patut Kita mesti semua pandai birenang, sabab ihong Kita t minde dak teping sungi eee ihong Kita t minde dak sungi dak ipet sungi dak bahas uhh Seh beda Kita patut pandai birenang sabab Wang Kita mamuh da pente terep kai Kita terewu ngin Kita pandai birenang. Kan umo sien tikas kai Kita tirewu ngin Kita pandai birenang. Jaji ku mikir biranang siti indi uhh keyuh dak patut bilajar semua bala Kita Anak dayung darik eba kai pandai biranang, sabab Kita siti dapih dapih Kita panu Kita naput umok Kita ndek binua inya Kita tebuk laut Kita naput sungi Kita naput danu uhh janji Kita mesti pandai biranang.

Beken inya dalam peringkat umur beken lagih cara bala ne minan teknologi...masu...masu da ungod dangan masu da tuuh...da ungod bala ne laju, cepat nangkap dangan bala da tuuh ne lame nangkap.

Document da tinan aku panu neg negara, negara sapa sien inceh passport adeh negara da minan visa tang da biasa ne da negara beken minan passport dangan visa. Kan ne da negara adep aku kaik sah. Mina minan kad pengenalan ataupun IC.

Eku suka.., tubek inya main bol, sebab ekuk tik ngumi nyah ngan suka main bol mesu legi icek uhh, sebab main bol sitik, pitanggah edep sitik, sihat gegah birejung, uhh gegah pipangka, uhh. Kaik minan sien, pak main bol tik indik keyuh de ngancak kita rami aseng, kita fikir semeheng indik uhh dueh puru dueh urang, dueh team ngirebud indik bol, mana kaik rerak tubek ne, asih de kaik kanan.., uhh nyipak bol, asih ngan kaik kanan nyipak bol, jadi sitik indik sukan de pala paguh supaya kita dapat, uhh.. birami bimudip, tinan kita ngirami edep kita uhh.

Pikir akuk pasal sukan biranang en ceh paguh untuk bala anak anak da ung'od madi andu iti. Bada sien mah ceh sukan da masu sanik dog da kampung. Ngan masu, masu adup pandai panu dup ngan slalu berenang. So sukan tik paguh.

Meng bala loan da icek icek siti bala dayung nak buleh ngunah bisnes ne, uhh loan ne masu takun dangan uhh loan da sesuai uhh dadeg agro bank, kita Cuba muka loan icek icek